hunarduu be hundugal nei don uuna hundeko a waati hander mei huunordu mei lettan baana ghal o'n saffita mei e bog'ena be seftan be seftan be bog'ena baana o'n noordu sai boodha bundugal so toh waati a wa'ena lesse baana butaali o'n toh a waati sai hander unoordu mei kenan sai a hoosa undugar mei adon fiya hander so butaali mei lattai don haa kunde unoordu mei be undugal mei sai a dinghan namdugo a dingha uuna haa dingha non-non toh a uunai boona shitta ko baskoje ko gurkaa a uunata pad ni toh dhinghai yooggugo dhum boona hauta dhum be sembe adon uuna haa dhingha